Pira wal oa firaya asaman jihaw tade beval lile injiji magadidi. Iddekunga firaman setunga ladi aladi bethaya jihatala aladi senga firaya oa asaman.